Arannii maɓɓu pampo mai ahaɗa ndiyanmai vurtugo, tefu leda a sukka pelle mai sai a haɓɓa be rooba koh a sukka be yeete. Toboo a sanjai rooba mai sai a sooda feere sai a sanja. Toh bo hoore pampo mai on vunnii sai a sooda feere